بم انك مهتمة بالرياضة والبنية الجسدية تقدري اتروحي الجيم وتلعبي رياضة، وممكن تلعبي لعبة او تمارين الاسكوات والتمارين، الاسكوات داي حلوة جدا، وتبعمل شيب حلو للواحدة يعناي، فتقدري تروحي هناك بس لازم طبعا اتابعي مع مدرب كويس. تقدري تنزلي تطبيقات الاسكوات وتلعبيها ف البيت مع نفسك وتجيبي مثلا قزايز فيها رملة وتستخدميها بكان اللي هي ايه الحديد اللي بيستخدموه ف الجيم. مفيدة جدا وتقدري تواظبي عليها مع نفسك حتى ف البيت.